Kalau untuk ita sanga sesuai no ita minat sesuai no ita bakat. Boma ita harus sanga ini kerja nai lingkungan yang memang ita bisa ajak komunikasi na berjalan no malole boma ini ita kesempatan untuk ita bisa ini nanu pengalaman untuk ita bisa berkembang.